Jereng jereng nan uliin shi lem daa langha, nan uliin shi lem daa langha, nang kan mee dina kanaa maare nungtahena ka na tanghe, Jeren jereng ka uurii ti veere kwee, naa daa bel naa daa bel na telee wong, na daa ko na belle wong na daa koo na yilli wong na daa koo na teeleŋ we. jereng jereng ka dee ti veere kwee na viilin nywee yo, shooka ɓana wiili laka wii nungtanghe kana tanghe. Jereng Jereng faa bii daa dina kwee, nan faa bii dee, naa neele teen shiiri, na taka nunkwee nywaa nung mare nung kanaa wiili nungtanghe kana tanghe. Mo jin- jin kawee mon urin liya virr yi mon ɗo dee, mon nungtanghe na, moo nungkakwee mon urin liya virr mon yi mon ɗo dee were nung katin gaale ti shiinin gak, ninyi ni loo deenu, nin nugtahen nan nmani nin taa shini kpiti kpiti naa yilii ti dum, naa yilii ti dum loo ɓel nee naa yilii ti dum nanyi yi naa mareni naa tanghe kakwee na ben naa taa moro naa naa shiririi, nee mwaa nanghennan jin- Jin koo yi ɗo dee na yili ti dum yi na mat na wub nee mwa nanghe nunkatin uurin gak kati shiini kakoo yin deen dee mana namaa Jereng jereng yi ma kakwee tang Mwaa naghe nang na yikrinu veen yee na ɗi nywaa sham nanghe shiiri loo nungnee koo kween nungka jeren jereng tin nee ti nung kang na nan dee ti veere.